أنا نفضّل <hesitation> نبات في خيمة على في قمة الجبل، و ما نباتش في قلعة قديمة، خاطش، أولا، <hesitation> أنا انطوائية تسمالا فعليا نبغي الـ الوحدة، نـ نكون مكان خصوصا بعيد على الناس، نـ نستمتع بالطبيعة، نمشي نشوف الجبل، نتأمل، ندير اليوغا، نرتاح. أما الـ القلعة القديمة، لا، أنا أصلا نخاف من الأشباح و نخاف <hesitation> نـ نبات وحدي في ديار هاكا قدُم، <hesitation> ما نخيرهاش.